الواحد يتعمال مع الصعاب ان هو يطول نفسه ويكون صبور ومو على كل شي، كل مشكلة تصيده يعني خلاص ييأس وينتهي. لا، الواحد لازم يصطلب شوي، يعني يفكر في الهدف في النهاية، وهاذا جدي الواحد يقدر ينجو من أي مشكلة ويعني يعيش.